Yo kome i bə za kə an, musə pa an, yo i pəzakə musə pa ani wanu sə mi gebə ni én gəwləpá ani. Gbamsə kə dary mi ge min mo waa gəwlə pa ay bə kən re nalə di. Kən ‘way ɓetəm nə utəm kə kən, ‘way ɓetəm nə útəm nə kə akə daysə zúl niisə dəl re resənəgə musə pa ani. Akə day zúl akə gaw daysə zúli gəəni en gəwlə pá abə. Gam nə kə é bə akə go gotə may gontə awtə áy kə ɗakare. Ama akə dá daysə zúl lə akə dá ‘way ɓetəm nə útəm rə. To wan ani gmgon. So wani so mi mi ge min, musə pa abə yo i bə za kə kome anirə kə én pat, mabu gəwlə paw aa daysə zúl. Akən daysə zúl éh aa mimin toore i səwrə. Ayá tɨmsə yaw nalədi. Akən tɨmsə yaw nalədi, ikən ‘way betəm nə útəm, ko é akə səw abə rə, akən gɨ baa derə, jiwlə wan reyren daysəgə zúl yo i pəza kə musə pa an. So mi kə wanu mi ge bəni yo ipə zakə musə pa an kə mi ge min é gowlə pá aa daysə zúl doŋado, gamnəkə awtə enə kə re sə musə pa. Gamnə kə yaw enu kəy resə nal lə kəy, kəy kəy re nal lə di. I kən kəsə nal inə i kən gɨ wakaka. To ma ‘wakə niya pat aren bə kə gərigə are yawdə yərə. Ko kə gəənsə rə ryə. Ko kə gomnati rə ryə, ko kə niya rə ryə. Akə dá nə ɓetəm nə útəm ami akə danə daysə zúli. To aren resə gə musəpa. Aren gokə gotə, gomnati bə re yeren ɗakə rəgə, ama akə dá kam yaw nalə di rə akə daysə zulə. Ko niya pat ko ywal yo niŋkə an ani ryə rə, ko yo ibə zakə musə pa an ryə rə, ma ‘wakə are resəgə musə pa rə. Ékə aa, aa dá ar mawrə ən bi tan gawni gwati bay an ani. Gamni ani, kaw minu, mabu gəənu minu, gbanu kaw minu, aa daysə zúl. Gam nə kə yo i bə zakə musə pa an, ami wanúú sə are bəkə ani. Awtə ar ryə rə gam nə kə an sisə kula zum nə gəən sə wanə kə daye akə dá zɨnsərə ryə akə dá zɨnsə rə ryə. To aren daysə gə zul aa paga rə. So daysə zúli nə kə arsə ɓetəm səwnə rə ay nə kə gomgon. Ama kanzum sə ni mi yabə mitəə nə siti an, ah. So gamni ani akən daysə zúl, kala niya pat. Aren bə aren daysəgə zúl aren bəkə. Akə daysə zúl lə kə, áw bə i kə gaw gan inənbi, áw bə ikə gaw gan in əbi, aw tə are resə gə musə pa rə. Akə sasənəsan awtə are resəgə musə pa rə. Akən daysə zúl nə kə mə ‘wakə. So akən daysə zúl, ko niya pat aren bəkə én gəwlə pa abə. Daysə zúl kə səw rə nə kə, ma ‘wakə ko niya pat are bəkərəare ‘waykə, are ‘waykə tomsə’ énə are resəgə musə pa rə. Akə təə ən aa gogən ma aybə dá go goŋ, aybə dá go goŋ, aybə dá kam gotə goŋ ama akən daysə zúl mə ‘wakə ébə gomnati reyeren, reyeren ɗakənəgə gotə enə, akən daysə zúl enə. Sə gam ni ani, mi bə ‘yal kə nə dúkə gəənə ya i bə zakə án bako yo kome ibə zakə musə pa an, ami niiso are núnə gə so é bə aa gwadənə gə niisə aa daysənəzúl so aresənə wusə pa ani. Gam nə kə daysə zúli kə səw rə awtə rə ryə. To ko niya pat ren gomkə enylə. ama akən daysə zúl énə akən niisə i dwinə rál nə dilə maw ani. É bə akən day sə zúl akə dwi én nin akən gaw maw. To mə ‘wakə, ko niya akə gosə gomnati reyeren ɗakə rə gə kuma reyeren bəsəgə wanúú sə a olə úrlə ani. Gam ni ani. Jiwlə bə kə paw she nay sə pá ən ni ani <hesitation> so gam ni ani mi pə ‘yalkə nə dúkə gəənə. Wanu so mi mi ge min é mabu gəw lə paw bə akə bə ani kenan. Niisə yabə mi təənə site ani. Adaysə zúl gəgən ən niŋ ani. Yo ibə za kə án yo kome ən aa ləy gənə kə ébə an mi ar so aa peynə so aa dinə áy. Gam nə kə akə daysə zúl lə gomgon. Sə ga ni ani, mi bə ‘yalkə, wanu sə agə bə ni sə yo i bə zakə kome musə pa an kə'a siti kə aa daysə zúl, agegənə, ɗakənə, asasənə rə én tétə ryə, én tew bayrə ryə. Ko kə marəm pim ya én gawlə pá abə, aa daysə zúl. Gam nə kə niya? Awtə énə é bə kə resə musə pa niisə i kaw ikə yal gomnati rə bə i dakiri ɗan. Ébə én gəwlə páage ən akən daysə zúl ébə akə gogotə enə i kə ɗakere ɗan. Gam ni ani, jiwlə bə kə gbətere nay bay niisə dá təysene sə é bə aa gaw wawa aa sasənə en tetə ryə rə. Sə ébə aa daysənə zúlsə aa ‘eyalnə aa go otə énə sə gomnatirə gom bə ka ɗakere sə da bə sene wanu sə é bə. A olə ani. am ni ani aa yurə jiwlə. Ko namya a yurə jiwlə gam nə kə jiwlə wan dá gá wan kuma re bəkə. Ama kə kə may yutiri, kə mari yutiri rə kə gomgon. Ama jiwlə rə aa gomrə. Wanu ɓəya an. Gam ni ani. Jiwlə belə pá ali kə gaye gawtəl wombal niisə aa daysənə zúl sə ébə aa resənə musə pa awtə ar rerə sə ko aya bə i mié ən mabu gəw lə paw i da ən amə idá dəl lə ani. Gam ni ani usoko. Mi pə yalkə nə dúkə gəə nə wanu so aa ge bəni awtə ar ryə rə ani kə jiwlə bə kə pawshe nay sə pá. Mi kə wanu sə mi ge bəni awtə ar ryə rə kə mi ge min akə daysə zúl énə bako yo kome i bə za kə musə pa an ge. A daysə zúl tətə énə aa bə tomsə énə daysə zulirə ryə. Asi ko niya daysə zuli rə ryə. Abə ritələ énə nə niya pat, asi daysə zuli musəpa. Jiwlə nə gəəsə wanə bə are é dasəgə dikə ryə rə rə. A olə jiwlə wan re éren maysə gə nayba. Re éren pawsəgə nay. Ko uya are si kə kulə rə. Ko namya are sikə kulə rə. Wan re éren dúkə nə gəənsə wanə sa niisə é bə are yernəgə sə musə pa, are resənəgə musə pa anio sə wawani kari maya nɨl le dansə mi bə ‘yəlkə. Alúúsə pá dikə ryə dá rɨm rə kəl niŋkə kə kə aa lúú aa lúúsə apeysə pá. Dikə ryə akə rɨtə rɨn kə niŋkə a lúúsə apeysə pá. Dikə ryə akə rɨtərɨn sə pá aa peysə pá. Gam nə kə gəgən ən ni ani.